Gbǝǝnyaŋrǝ wɔɔ, wǝ kɨto ŋ́ náa taa rɨlǝ kǝǝwǝ wɔɔ ɛɛ ne yee mɨ rɨ vǝ́ le yee mɨ rɨ wɔɔ lah lɛ kɨ pɨ ŋ ko ga taa wesiwǝ pa sɔɔ vǝ́ pɨ la sɔɔ pɨ la lɛ kɨ pɨ fɨ pɨ kpii tuwe vǝ́ pɨ lǝ fɨ pɨ le kpii pɨ la lɛ oturu yɨwe lǝ fɨ ya láa yaa, vǝ́ la yaa rɨ la lɛ wɔɔ leh yee mɨ rɨ ko enɨ we lǝ fɨ lo ko kuŋ teelayǝ teelaa enɨ we lǝ fɨ la ca lo lo toomu lo koonu mɨ Lo toomu la lɛ wɔɔ oturu lǝ fɨ nyaŋrǝ lo ku mɨ oturu nǝ fɨ noh ko nyarɨwǝ. Ninɔ le ke kpii wɔɔ, yɨ lǝǝ kǝ lǝ mɨ e eteelapǝ Lǝŋlǝ kʊraa o koru ǝfɨ nimiwǝ a mɨ kala lö tuyǝ vǝ́ nɨ a la kala wɔɔ aŋ,ǝ fɨ yǝ e mɨ kpii a mɨ kɔmʊ ǝnǝ nyaŋrǝ vǝ́ la larɨ lǝ̈ ǝ fɨ nimiwǝ a kala rɨ fɨ a mɨ kɔmʊ, wǝ́ rɨkɨsa wǝǝ ya pa nya ǝmǝ eteelapǝ ya pɨ lée yee pɨ ŋ ku lǝ wɔɔ, vǝ́ yɨ we lä kɛɛrɛ kpii tuwǝ lóo ko wɔɔ a ka kaa a kaŋ teelayǝ ŋ kǝ́ ŋ yɩrɩ wǝ ǝnɨ kɨ a kala o koonu mɨ.,